Sɛ wͻdze ato hͻ dɛ mma mennda anaaso mma minndzidzi a, nkyɛ mebɛpɛ dɛ menda mbom osinadɛ sɛ menndzidzi a, monkͻhwɛ a mobowu na minnya apͻwmudzen so osiandɛ ͻnam edziban do na minya apͻwmudzen. Afei so, me nyin bɛyɛ basaa osiandɛ ber a iridzidzi no nna ͻma enyin sontsi ͻno na mebɛfa.